لومړی ټول توکي وباسئ له المارۍ نه او پاکوالی یې وکړئ. توکي په ډلو وویشئ، لکه کالي، بوټان، او لوازمات. لوی توکي لاندې او کوچني توکي پورته کېږدئ. هر شی په منظم ډول ځای پر ځای کړئ چې په اسانۍ یې ومومئ. په پای کې الماري په منظم ډول وتړئ چې نور ځایونه هم پاک پاتې شي.